ثقافة الصين الصين عندهم ثقافة متميزة عندهم عادات غريبة جدا في الجواز وعندهم احتفالات برضو غريبة زي مثلا احتفال رأس السنة الصينية بيلعبوا بالالعاب النارية وعندهم عيد تاني اسمه عيد قوارب التنين وعيد الخريف دول مناسبتين ما بينفعش يفرطوا فيهم ابدا.